खाना बनान क पैन और बर्तन के कई प्रकार होदन जन :कढ़ाई – गहरे और चौड़े बर्तन होंदु, इमें तलन खाना या करी बनादा ते होंदु,। फ्राइंग पैन – हलका और सपाट होंदु, इमें तला हुआ खानू या रोस्ट हुआ खानू बनॉन ते होंदु। सॉस पैन – छोटू और गहरा होंदु, इमें सूप, सॉस या उबालने के इस्तेमाल होंदु। तवा – फ्लैट और गोल, रोटियां या पराठे बनॉन के हों दु। प्रेशर कुकर – जल्दी खाना पकान के इस्तेमाल हों दु, जैन की दाल, चावल, सब्जियां।